بين كرسي والوطاه وال <hesitation> والفوتيه فاضل نقعد على الفوتيه، ما نجمش نقعد على اللطاه خاطر رجليه توجعني كنجيب شنو نقف، الكرسي في العادة ما يكونش مريح، أما الفوتاي فهو مريح، نفضل إني نقعد على فوتاي، <hesitation> وناخد راحتي فيه، أول حاجة ساهل في الواقفين ثاني حاجة، <hesitation> مريح، معناتها مبطن، هو ديجا ما هوش كاسح. خاطر <hesitation> ظهري يوجعني في الكورس كهو.